करे बाई गावा में तो सब ये याद रेवे कि चटनी या कई कई की होवे। <noise> चटनी ऊनी ये के वे जीने अपन का सका। एक दन चटनी बना लो तो या दूसरे दिन तक भी खराब नि होवे। नरी चटनियां तो घणा घणा दन तक खराब नि होवे तो इनका घणा सारा नाम है। जसा की टमाटर की चटनी बने अपन ऊनी ये घणा चाव से खावा। केरी की चटनी, लहसुन की चटनी बने ऐसी नरी सारी चटनियां बने जो घणी अच्छी लगे। लहसुन की चटनी से गणी सारी बीमारियां दूर होवे।